Shimni dazmollash uchun biz dazmol bilan shimni olib uni ustidan nam vosita orqali dazmollashimiz kerak bu shimni ahvolini yani holatini yaxshi saqlashga yordam beradi. Va shimni judayam yaxshi dazmollashga yo'q qo'yib beradi.